الصوت اللي مكيخلينيش نعس هو اي حاجة تكون بصوت مرتفع بزاف مثلا البكاء ديال الاطفال اكون مجهد او الكلاب الى تينبحو بزاف مثلا شي حد كيضرف فالبيبان اولى تيقرقب شي حاجة متيخلينيش نعس